woodi goɗɗo feere o ɗon ha kawye in de ma ko baabaji, o ɗo joɗi ha kawye say baaba maako ɗo rema soosay to baaba maako remi, remi wari soori ƴamdu may heɓi ceede say o <hesitation> ɗo wa la ɓe ɗo lima ceede may huunde may ɗo yarna-ɓe bone soosay say nyannde go feere obi to bari o tefa ɓikkoy leɗɗe feere say o ɗisa ha dow leggal to ɓe limi sappo say o dasa gootel to, to ɓe limi sappo say dasa gootel, nonnon nonnon nonnon har ɓe wari ɓe ɗo lima may walaa yejjita to diga nonnon say o bi bari o waɗira ɗum o defe huunde ba macin o waɗa ɗum o dinnga loɗu ɗimgal. ɗo balla ɓe ha limgal, nonnon o waɗi o ekkiti no ɓe waɗi computer say o waɗi computer njamndi ƴoyndi makkadi hanndi un bo ha jotta ɓe naftirta